El curri es una rebujiña d'especiis qu’ai de coziná-la pa queal aparenti. Se retrai cebolla, aju i corcuma i alogu pos pimienta, jengibri i algotra cosa que no me recuerdu.